اول شي راح استخدم مزيل الدهون حتى اتخلص من كل الدهون و الوسخ الموجود داخل الفرن و راح انضفه جيدا و بعدين اي راح استخدم منظف للشبابيك حتى انو تنطيني لمعة فريدة للفرن.